फ्रांस जो हे ओ फ्रेंच मन के देश है आऊ उमा खाना संगीत लोक गीत आऊ। सब प्रकार के भोग विलास के चीज रहते आऊ साथ म रेड वाइन भी रहते।